Aduna mo waldaa e misikiinaagu kaa ɗun ɓuri huunde fuu, ɗun ɓuri mi yiɗde du. Sabi misikiinaaku torlii yimɓe ɓee ko bonii koo fuu kañum waddi e mun. Fay gooto duu yelotaako misikinaaku. Kaa, so tirsi, fulɓe mbii dagoto. So wanaa misikiinaaku, ana jeyaa e kulle gaddanooje ɓii aadama ko hanaa waɗde en. Faa Alla hokke muñal e sawraare e misikiinaaku, ana tiiɗi.